Le vache a san sicürament cumüniché cun le persun-e. S'al e d'persun-e ch'a cunosu pa a giru, a guardu, a s'bugiu pa, ma s'a vëddu arivé ël padrun chë magari a deu cumpagnieie ën la stala përché al e ën camin ch'a diventa nöit, a ausu la cua, a s'giru e a s'bütu tüte ën fila e a van darera al padrun